<hesitation> إذا الهاتف ما يفتح أول خطوة جرب تعيد تشغيله عن طريج زر الباور إذا ما اشتغل يمكن البطارية فاظية وصله بالشاحن وخليه لمدة عشر دجيج على الأجل، إذا بعده ما استجاب حاول تظغط على زر الباور وزر الصوت مع بعظ لمدة عشر ثواني عشان تشغله إجباريًا، وإذا ما اشتغل وديه للمصلح.